हमन गए ही शादी में मैरिज हाल में तो हमन ला दिखाना पड़ ही थोड़। की हमन थोड़ बीजी ही तो साइड में हो के बात करन के पड़ ही। या तो उमन ला कुछ तो बोल नहीं सकती एकर बर साइड होकर। अपन काम करथी बाकि सब सुविधा तो होथे। तो हमन ला साइड में जा के बात करे के चाही।